إذا كانت عندي القدرة باش نتحكم في أحلامي والا أحلام الغير، باش نختار بالطبيعة أحلامي، أنا <hesitation> يعني <hesitation> نحب نفسي، نحب أي حاجة متعلقة بيا، نحب نطور نفسي، حتى أحلامي أنا <hesitation> ما اهتمش يعني بالغير، وما نحبش ندخل في حياة الغير، هو عنده حياته، أنا عندي حياتي، حياتي هذي هي اللي باش نحسن بيها مستقبلي، هي باش نحسن بيها كل شي ،وهذيك هي نختار ديما نتحكم في أحلامي.